La chikop taqee' <hesitation> re' k'eh kib'ee reh chaq'ab' re' taqee' je' la ti'yaan <hesitation> la chikop taqee' je' laa la sootz' re' taqee' are' k'eh kib'ee reh chaq'ab' taqee' ke kichap ch'ahqon cha chikop reh kie reh kie reh nkiwa'a ja'ar je' la miis la <hesitation> la kotaq b'oh wiche' chaq'ab' kib'ee reh re' kiwa'a y nkisik' sa kiwa'